اختار اكون حمامة حتى اغوح افتل بالأماكن و اغشع يعني الدني من فوق واطيغ على اماكن ما كن غشعتوها والحمامة هي اصلا شكلا حلو وخاصة هذولي تلي لونم ابيض حلوين يعجبوني فاختار اكون حمامة